Oyoq kiyimlar odatda, tagli-taglik deb nomlangan pastki qismdan va ustki deb nomlangan yuqori qismdan iborat bo'ladi. Oyoq kiyim yerga tegish tufayli eskirganligi sababli, taglik yanada bardoshli va qalinroq materialdan tayyorlanishi kerak bo'ladi. Oyoqni qoplaydigan ustki qismi teri yoki mato kabi nozikroq materiallardan olinadi. Chunki chiroyli va bejirim ko'rinishga xizmat qiladi.